القهوه يا عزيزي نسويها في الدله اول شيء تجيب الداله وتحط فيها ماء على المقدار اللي تبيه على حسب عدد ضيوفك ,بعدين تحط عليها القهوه وتقلب زين في الدله ,وبعدين تحطها على النار وتقلب وهي في النار الين تفور وكذا تصبها في الفناجيل واهم شيء تكون القهوه فارت زين عشان هي كد.